Jää jly’ my nuu e fa’ tá’ emy jü e xin zanahoria jóó re ‘ní’ re kiéra jö e <hesitation> e e la lɇ jy dsóó e jia’ re kuɇɇ jná dsóó kiä’ my ñíra.